Makanan atau inomo, inomo tradisional, il- inomo doku yang biasa aji kesukaan yang sangat toma gae manege ma romanga bole de sibi. Bole de sibi mane ma- a- makanan o kia makanan desa atau makanan doku yang biasa nanga balu balus ino <hesitation> ja jadikan manege sebagai makanan pokok, jadi <hesitation> ma cara olah atau ma cara bikini manege wa akana manege kia sibi de bole manege waje oka trus wa o kia wa akana, trus bisa sibi manege bisa wa durihi trus bisa wa sinanga, bisa o kia <noise> bisa e manege bisa wa akana sebagai krepik juga bisa manege wa akana trus ma manfaat manege ya biasa nako wo ojomoka manege nanga kondisi roese manege i puturumu <noise>